Ndo nachikunde kanu kila mdu nakumbuka chileoka itikwagee yani ishuashunde muyesi mkiaya nigeibuka gisang'oo, nii yani ni- nigei ibunkela balobhosha sulubiliani, washumbwe naitoki tunafikia yakoboko, hii mugwandikishwe giazime avike kubuku hafu <hesitation> auhaaa audalihu kipajini kila nikivika hizi ashindikana hebarya, kwa hiyo niule basi niweke yumfwa nikishabu takuwa mwaka ungi.